Hó limón xhena manzana, chena tr ikando jan <hesitation> cheda chikui, chena lima ho <hesitation> plano kando tangia ko kuii, nguia ku kuii va jan che anyivii ñoo nravi ihá.